pensil de xanaa bind waaw, soo bugg a bind te amuloo pen pensil doo mën a bind, waa soo ko amee nag si ngaa mën a bind, bind lu correct pensil dangay bind anglais, dangay bind alxuraan.